ما يعجبني اكون لا رياضية مشهورة ولا موسيقار مشهور لان الرياضيين عادة لازم عندم معايير يعني ولازم اشياء كثيغ لازم يعملوها وانا ما تعجبني الموسيقى اصلا فماغيد موسيقى لا ما اغيد اكون موسيقية لهذا بس ماكو غيغ شي